Fomba fiasa gny vy fitanjaha taratasy miaraky rey, miankina amy isa taratasy avao. I koa aloha mety tsy mihoatsy ty folo satria raha reny somary kelikely zay. Fa laha azy bevata rey i mety. Alà sokafy avao vy iny la atsofoky ao taratasy iny, taratasy rey atsofoky ao tsy mihetsiky sasy. Zay gny fomba fiasany.